हमने मान लाओ कि हम एक एरोप्लेन पायलट हैं। और हम तूफ़ान के टाइम में अपनी उड़ान भर रहे हैंगे। जैसेई हम एरोप्लेन उड़ाए तो तूफान के टाइम। में सीधे उड़ान भरबे के लाने मुलाक खतरा होत हैंगे। ईके लाने सीधे और समतल पहले उड़ान भरे। ऊचाई और गति में बदलाव स्वीकार करें। जैसे जैसे वो तूफान लुबा जेई जिते जिते जऊन जऊन सी तरफ ऊ तरफ हमें जाने आएँ। और ऊकी गति धीमी करने आएँ धीरे धीरे चलाने आएं ऊखा एरोप्लेन। <noise> का और एटीसी को सूचित करने आएं। उन्हें जानकारी देने आएं कि आइनसिंग और करव चालू करें। तूफान के बाद भी आंधी को खतरा बनो राहत हैंगो। तूफान आवे से हवा कई मील दूर से खतरनाक और हवा के झोके।